نعيط لصاحبي ونجول له ارواح اخرج نتلاقاو ونروحو نفطرو ولا نتعشاو في بلاصة ما احلاها ومزيانه تكون فيها الناس الغاشي بزاف بش نحسو بالموفمو و نحس هاديك تع الناس بش يطلع لنا الحيوية ولا نعيطلو نخرجو مع صحابنا ونبدلو الجو وتنسا الهم تاعو.